Gali galig ern nanne kir koyera kir aw mirgga kir aw medla kir en nane osai, aw midlaga osenanga firgikani. Engir tripa'alag e darintani <hesitation> suka suki man man gindayn agari <hesitation> gali gali <noise> shafa disien agari enga alagka badra badra nud nadiefa kir badari, yan in midlaieka ekir, ginday ginday ko gali shafa shafa shafa ko ikir menji enkailaka nanna eri? Er badarnami, <hesitation> aladlo gon weko sokijnami marrata, talog engir dawira ekan nanna eri <hesitation> tola ushir ushir osenami alad logo.